Jiaa ku ja hore na conocerndo ayi'ivi jaa porque axi'inindo naanxe'e ahora si ka'an takuantepasado a lo ciego ni nitnaanda'ado ada'aña ni tnaanda'a du'uani porque a los 17 años tnaanda'ana tiuku tee ayiinina ndeé vaaxi esposona te después jani tnaanda'ana ndiiyi ja teeni ka'anyi ja tamazulapam mixe vaajyii tiuku pero ka'a ma'ana si fuera in manzana tee tiniimaa te kaajna te cada probarna te xi'inina na'axee ku vidana si es miel o es amarga mika'ana jiaa pues si es cierto porque pues a veces niixi'inindo taja hora si en la vida personal ni xi'iniindo kuxi'indo si ni kuunde te kua'ande axiinindo ndee vaaxi ayiivi.